Kisha fillu me planifikim e rrugës, duke e studiju terrenin edhe kushtet e motit. Isha siguru me pasë kpucë të mira, tesha t'përshtatshme edhe kto pajisjet që t'duhen kur udhton, si kompas, hartë edhe ndoshta edhe ato shatorat për strehim. Isha pregaditë fizikisht to bo ushtrime edhe kisha mbajt shënim ushqimit edhe ujit që kom me shfrytzu për krejt udhtimin.